دراسة الادب مهمة جدا مو بس لانها تفتح لك باب لفهم الثقافة والتاريخ لكن لانها تعلمك كيف تعبر عن نفسك بشكل افضل وتفهم مشاعر الاخرين. الادب يعزز مهارات الكتابة والقراءة ويعلمك التفكير النقدي. اللي يساعدك في التعامل مع المشاكل بطرق متنوعة مو بس كذا الادب يعطيك فرصة للهروب من الواقع من خلال القصص والروايات.